اول شي حفك غلاف اللوحة وحشوف المكان المناسب اللي ابغى اعلقها فيه بالجدار، واسوي بذا المكان بالجدار <hesitation> ثقبين، <hesitation> واجيب مسمارين واحطهم باللوحة، و يدخلون بالجدار عشان تكون <hesitation> متعلقة بالمكان المناسب اللي عاجبني، وكذا حنكون علقناها.